Ñy fiantraikany ñy sakafo aminy ñy vatan-tsika aminy ñy ankapobeny, aminy ñy fahasalama tsika olombelo :-Mañampy ñy hery ñy fiarovatsik'ey noho mampitombo ñy fatanjahan-tsika ;manahaky anizay aminy ñy vatan-tsika :mañampy ñy prôteiny aminy ñy prôtidy ;manahaky ñy fihinanan-tsika hena, ñy fia, ñatoly ñy voankazo ñy legimy, maro karazany ;misy koa nefa ñy sakafo manimba ñy fahasalaman-tsika, manahaky ñy hena <…>.